nunɛ yi mina ami bɛ we di zenu amu we boni <hesitation> lo baba aro we jɛ tua nɛ boni a o mi zio oyi ja tua ahan we boni a o ho zo o zio to o zenu dirobe bɛ a benɛ a bua a boni ma tete mɛ ani coro mu yan ma sebe na se'i mana a to omi wo mu beso ji ji'o mɛ abun mɛ ani woro ji